كيف نكون في حالة خطيره ن- نفضل نكون مع إنسان آخر حتى لو كان العدو متاعي، عادي، عدوي مش مشكل، نجم نقنعو ان أحنا <hesitation> في وضعيه خطيره ولازم <hesitation> نتعاونو باش نخرجو <hesitation> بحل، نلقاو حل <hesitation> نخرجو فيه من الحالة هاذيكا، إذن ما نحبش نكون في وضعيه خطيره وحدي.